צו נוצן גענעטיק אינפארמאציע ווען ס'קומט צו געזעץ איז נישט אזא עטישע זאך. אבער <hesitation> ס'קען אסאך מאל זיין נוצפול באט ס'נישט אזוי עטיש באט ס'קען זיין ס'דא אנדערע מיינונגען ווי מיך.